Na ihona kiti xa'á uho a kukoyo initi taon initi ho xhingati ñayuda ha kuti i iinti ihoti nguainiti koti ndayeyo initi tuku ko kingue nitan ngueti, ité detuti xadakana tanoniti ho detuti xana xhidetuti, ujun nguena ni tanxi iin iná ña tin guena iná ña yingui yona nguina ñó kuan dueño tin ndé ñokonete ndindoti tenixati ngue nrukuti xa'akati niyati tinikueti, <noise> ¡ajan ajan! Dua xan i kene xhiti té ni xati té nduati ni kidati neti, té xanu initi koyo koyo ni xano initi koyo koyo ni xanu initi té nixhito nrinuiti ngueti xa'á tan uti teni xhana xhin ndana xan ina yan dukuxana xhinrena, nuti xa kuti teya yido kanano teni tindana tende xakinguixan te yodokono teñoni xan xa nú iin veterinario yodokono ni ya ku davii dakun ciento tehuacan ni tioyanguii dakun ciento ta inxani nixa tikó kangui kanguii ko kangui kué tenixati nguena tenixhikati xachinrenanti xoxá ihó tité kukoyo inité ku uu ku nrukuti una ná nakada xa'a xhinrenuti te ihó tite nindoti ndoño ña nin dukutité kuinindaye pero ña ni yo'ó ondu kuxhindeti.